عشان تلون الاوضه او تجيرا محتاج لي بوماستك و فرشة وسلم لكن قبل ده أنت بتحتاج تنضف الحوائط الحيط بي شكل بي قطعة عشان تكون نضيفة لمن تجي تدهن البوماستك يعني يمسك مايكون فيهو وسخ اوكده بتختار الون المناسب معاك مزاجك او المناسب مع الاثاث الموجود في الغرفه وتختار الون <hesitation> وتختار نوع البوماستك زاتو وتخلط البوماستك مع المويه وبي الفراشه وتدهن الحيط بي الفرشه وممكن تستخدم اكتر من لون في دهن الاوضه